Men muzeyda o'tkazishni afzal ko'raman, chunki bu madaniyat va san'atni o'rganish uchun ajoyib imkoniyatdir. Muzeylarda ko'plab tarixiy asarlar, san'at asarlari va madaniy obidalar mavjud, bo'lib bu esa yangi bilimlar olish imkonini.